هلا شخبارك شمسوي عساك بخير من زمان عنك شصار الحين تزوجت او لا وعندك اولاد او لا وشنو تشتغل الحين انت صرت في اي شركة وعطني رقمك بعد اه اكيد بيكون فيه تواصل ما بيننا ولك وحشة بعد